Ia, i i afaka mien̈y tsara, tsisy tekinôlôjy. Ino antony? Koa baka aminakà, fôtiny i i, irô olo àby taloha koa baka mba fa navy karà izeny, irô fa taloha ela be àby ey e, fa tsy taloha karakory. Tsendriky nisy tekinôlôjy izen̈y irô afaka niain̈y tsara, afaka ny fanerasera fa izy fo izen̈y somary fa ela ela edy fa fampikoran̈a edy e. Izy koa fa olo fankalavitry edy taratasy fo miasa. Avô koa fa misy raha ilain̈y meky in̈y zen̈y tsy maintsy miambin̈y ela ela fa raha izen̈y ndreky afaka hiain̈ana tsara.